We can use razor blade for plenty plenty different things neh we can use razor blade for plenty different different things like we use it to cut hair we can use it people can use it in tailor shop like when people go repair la old clothes to move the thread from the clothes and even <hesitation> people use razor blade when they are like carrying on operation like circumcision when ley circumcising children so ley can use ley razor blade also to to cut something or especially during the circumcision to cut that old flesh so they can use razor blade for different different things.